الصراحة من الحيوانات اللى حسيتها غريبة أول ما شوفتها <hesitation> كان حيوان اللاما، شوفته في حديجة الحيوانات، كان يشبه الجمل لكن بطريقة أغرب وأجمل، شعرت بالدهشة أول ما شوفته من شكله وسلوكه، كان حتى يماشى الأطفال ويظحكنا بحركاته، كان حيوان حلو وغريب في نفس الوجت، وهذا الشيء لفتنى له.